الأحمر لون جوي ولون مثير، يربطنا بالحياة والشغف والحب، ممكن نشوفه في الأعياد بالمناسبات السعيدة، بس كمان ممكن يحذرنا من خطر، الأحمر لون ذي جذاب، وبيخلي الواحد يحس بطاقة إيجابية.